Alura a ie l'italian, pöi a ie ël franseis, purtügheis, spagnöl, ël tedesch, pöi a ie ël rüs, l'american, l'ünghereis, l'egisian <hesitation> l'american, ël canadeis, a ie ël cineis, a ie tüta sorta